هيا الطريقة الوحيدة باش نحققو السلام العالمي هيا أنو تتأسس دولة واحدة تحكم في ڨاع العالم العالم يكون تحت راية واحدة تحت قائد واحد هكا مام تنقص علينا الحروب تنقص علينا المشاكل حتى المشاكل إل سورون تريتي دون فاصون لي داخلية يعني ما يخرجوش مامبا لبرا ولا توقع عداوة و لا توقع قتال يعني نشوف بلي الحل هو تأسيس نضام عالمي موحد